Asalarilar, kapalak, chumolilar, chivin, arilar, qoraqurt, ilonlar, qirra, mo‘ylovchilar, burgalar, bedbuglar, chirindilar, tarakanlar, o‘rgimchaklar, chumchuqlar, shilqimlar, qo‘ng‘izlar, boshqa turdagi chirindilar, kamalaklar, qanotdor oqqushlar.